Yang fajaru waro ge. ngom indonesia nage yuke iya ge belanda yo jaja. balanda yo jaja ngom ge masuru taun ratu range se nyagi ramtoha, balanda ge yo tagi rasi japang masusu jaja ngom yali, japang ge jaja ngom gena masuru ge tahun raha bolo u ge tahun ramtoha, rasi kare japang baso habari balanda yo kumo bom toma ona na negara ge toma hirosima se nagasaki engena rasi kare japang yo tagi sodia indonesia, rasi kare soekarno se muhammad hatta ge yo fato negara ne ma hal, coma yo waca proklamasi <noise> ge toma tahun cala moi ratu sio nyagi raha se ramtoha, engena rasi indonesia ne ena yo merdeka. <noise>